To mi nani haala hoolaare kam, ko hoolande, kanjum ko waɗanta to ɓernde kanjum woni jogaago amaana, kanjum woni neɗɗo jogano banndum amaana, taa fewanamo, taa ñaamanamo amaana, to alkawal mo waddi e goɗɗo mo cikoo ɗum.